Tabiroo, ňiŋ mandinka tabiroo. muŋ diiyaata nňe baake baake. baake, wo loŋ, fenkoo, wo loŋ, peresikoo, duu feŋo komi naa duuraŋo, naa duuraŋolu, aniŋ kumu duuraŋolu. aniŋ tiya duuraŋolu. Jamaa jamaa niŋ nbe a komandee la nka wo le komandee. jamaa jaamaa, se, tuma, naa, naa duuraŋo, foloo foloo kabiriŋ nmaŋ dali a la, nna taa sonkoduu. taata jee nka ňiŋ, ňiŋ naa, ňiŋ naa i ye a kuntuŋ kuntuŋ. i ye a tu. i ye naa, i ye a ke kaleeroo kono. i ye koo ke a kaŋ, hani ňee jaaroo buka ki jee to. Niŋ i ye a bondi. niŋ i ye kinoo bo i ye i bandii, i ye a soo kinoo kaŋ wo ňaama. niŋ i ye a soo wo ňaama, ňappe miŋ ka tara santo; mee duuma. kinoo duuma komi jio nbuka a domo kaatu nmaŋ dali a la. A ka ke nňe kono dimoo le ti de. nkonoo ka ndimiŋ baake, nkonoo ye ndimiŋ baake baake aniŋ konobayoo. Mee kabiriŋ nnaata dali a la, nŋa ňiŋ je niŋ nŋa domo teŋ de, nnio ka fanu baake baake baake baake. Nka, funti le ka taa soo nmuka bataa. te niŋ a ye a tara ňiŋ doo loŋ wo maŋ beteyaa, tili fula nmaŋ nmaŋ soo bari niŋ i ye ňiŋ naa, walla tuloo. Naa. naa duuraŋo duŋ. tiya, tiya duuraŋo, tiya duuraŋo niŋ nŋa wo soto daali waatoo doo deefuwaa siiňaa fula nka funti ka taa soo., nka soo le. wo jamaa jamaa. Tooňaa tooňaa ceeboo, nlafita a la le baake. Bari niŋ nŋa ňiŋ ne soto, hani lookuŋ, nŋa kiliŋ soto. aa, a ka n aransee baake le. Wolaŋ na nna musoo. waatoo waati. nna suo kono, niŋ i. Taata jee to. nŋa yiri meseŋolu le fii jee to muŋ ye a loŋ ko moo si baluu noo wo janboolu la, niŋ wolu menta domondiŋ. komi nebedaayoolu. aniŋ sitoolu. sitajuu, sita juu kaaňaŋolu bi jee le ;nka wolu le kuntu ka a jahasee, ka a bondi, ka a fenke ka ike ňoŋ baala teŋ. samaa, fenkoo fanaŋ bi jee to ňanboo. nka ňanboo taa. saayiŋ pataatoo bi jee. jamaa jamaa, i be siiyaariŋ jee to saayiŋ wo janboo. Wo banta le. Pataatoo le bi jee to. pataati janboo saayiŋ nka wo le taa, nka wo le tabi baake.ňiŋ janboolu teŋ, nka wo le taa nwake futoo to suwati. nŋa a tabi nŋa a e kinoo faŋo to, ňankataŋo faŋo to. Wo, wo, wo tabiroo, a ye a, niŋ a ye wo ke waati woo waati. niŋ wo sotota nbulu, a ka nte faŋo aransee baake nka nfansoto, nbaloo ka feeyaanma le. Tooňaa tooňaa. ceeboo, niŋ nŋa domo. a, niŋ nŋa laa de a ka siinoo, fo siinoo, siinoo, nka siinoo baake le. Bari ňiŋ doo niŋ nŋa wo domo. jamaa jamaa nna siinoo buka wara haa, nbaloo ka tara feeyaariŋ ne. Nte nŋa miŋ ke, rooseeroo ka wo le ke, pepiňeeroo. Niŋ nŋa wo maa reki, a banta. Niŋ nŋa alansaroo sali nka taa rooseeroo la, ubiyeŋ niŋ nwilita somondaa juunoo la, janniŋ nbe bo la, nŋa rooseeroo ke.